میڈیا دے ذریعے لوک مت وچ فیک کرنا نیتک پرشن ہے۔ میڈیا نوں سچ دا چوتھا ستون منیا جاندا ہے۔ جس دا مکّ مقصد سچائی نوں اُجاگر کرنا اتے لوکاں تک صحیح جانکاری پہنچانا ہے۔ جے میڈیا لوک مت وچ فیک کر دی ہے، تاں ایہ نیتک طور تے اَن چاهی <hesitation> کاروائی بن جاندا ہے۔ نیتک پہلو ایہ کہندا ہے کہ میڈیا نوں سچائی دے نال نِبھاؤ کرنی چاہیدی ہے۔ نہ کہ کسے وشیش سوچ یا ایجنڈے نوں پروموٹ کرنا۔ ایہ لوکتنتر دے مول سدھانتاں دا اُللنگھن ہے۔ اک پترکار تے لوکاں دے بھروسے دا اثر پہن دا ہے۔ فیک کرن نال سماج وچ غلط جانکاریاں پھیل دیاں ہے۔ جس نال کہیں نہ کہیں وترکرن نوں بل ملدا ہے۔ لوک سچ اتے جھوٹ وچ انتر نہیں کر سکتے۔ جس نال غلط فیصلے لئی جاندے ہے۔